Sanne, miɗe yiɗi so miɗe waawunoo ka sabi mi heɓan mi annda kulle ɗe mi anndaa mi ɓeyditorto faamuuji du. Sabi mi neɗɗo duu jiɗɗoo tewtude anndal sanne faama kulle kurɗe. <hesitation> Ndennon ɗun laatoto yelaamuya ana, jaati.